<hesitation> muitaet sapet sapet ngimuite ko ko ko ngimuite akiyai poisyonik kuuk koko koiwendi situn petut ageng'e isop koyesop komuitaet nekikemuite kotun itepekei ile ii ndekimamuite tamasop araa muitaani kiamuite konito nekakoo kolandaa petut ap raiin ee.